I raha ita amign'ny helo dreki é voalohany moaloha izigny misy tahogny tahogny le itazomana azy avakeo manaraka izy misy sarogny ambogny aveo koa izy misy tahotahogny mba itazomagny mba itazomagny sarogny.